ځینې ژوي د ځان د ساتنې لپاره داسې لارې کاروي چې خپل ځان د چاپېریال سره ګډ کړي، څو ښکارچیان یې ونه ویني. دې عمل ته پټېدنه وايي. د رنګ بدلول یا د چاپېریال سره ورته کېدل، د بدن بڼه بدلول، غلي کېدل او حرکت نه کول او داسې نور. پټېدنه د ډېرو ژویو لپاره د بقا مهمه وسیله ده. دا طبیعي هوښیاري دوی ته د نه ښکار کېدلو فرصت ورکوي.